Yeah ley broom we get different different kinds of broom like we have ley one we can fix with ley palm branches and then we have ley other one we can buy from ley store so for ley palm branches own you will like cut the palm and then fix ley straw outta a and then tie everything together you will na use one straw you will tie multiple or plenty straw together to make a single broom so when you <hesitation> you finish with it you cut ley mouth so that ley mouth can't be too weak you will cut ley mouth and then you it and start to like rake ley ground so when you raking ley ground you find ley dart will be moving and ley other one where we can buy from ley store you have stick and then a fix ley fix it with a ownself kind and ownself straw so la straw is like rubber so when you hold ley broom like you paling canoe so when you hold it with your two hands then you try to move your hand infront of you with ley to ley ground scriping ley ground until ley dart can be coming together.